أحب الذي لا ينضب الآيس كريم، لأنه مرة يصيح ما حج يصيح بحب الآيس كريم مرة مرة في الشتا، فصل الصيف، فصل الربيع، فصل الخريف كل فصول السنة، بأحب الآيس كريم مرة ما بقدر أعيش من دونه مرة <hesitation> مرة.